Iranin adhaa birri khabdhi adhaa ishia thaa dhurani tha diniathi aminen won khabdhii maaan yedheni holiday sharehe khabdhi holiday suun nuruzz yedheni yalzaa night yedheni iddi add had idul fitri hinjirthiiye dhub taaa dhibinen won Dini isheni islamu familinen won muhimua famili dhib won muhimu hamtua aminen warrinen hindanda dhiko